روسیه یو پیاوړی کلتور لري چې په ادب، موسیقي او هنر کې مهمې لاسته راوړنې لري. د روسيې ادبي میراث کې تولستوی، دوستویسکي او چخوف شامل دي. روسیه یو فرهنګي تاریخ لري چې د امپراتورۍ او سوسیالیست دورې ترمنځ ډیری بدلونونه يې لیدلي دي. د روسيې د خلکو ترمنځ په ځانګړي توګه د کورنۍ او ټولنیزو اړیکو ته ډېر ارزښت ورکول کیږي.